नहीं खेद के बिना जीना संभव नहीं है। का बर आदमी अपन जो भावना है अपन विचार ल समझना बहुत जरूरी है। आऊ आदमी के अपन ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है और अपन गलती ला सुधार के दिखाना बहुत जरूरी है । और सबके सामने अपन आप के निखर के दिखाना चाहे ।